ɲubezo pɛ mami fɛrɛ uwa pɛ mami fɛrɛ o bɛ maro obɛ yi mina lo onu na to ho ta a pa'a mɛ ba ɲubeza tua mibin baro pa'on na ba we zeni biɛ mimi sura na <hesitation> semu ba semu ba sura semu ba yi bɛna han to mu yan we nɛ a ba ji mi hana don mɛ onni se bawe we mu besosi yirawe a ba ji mi hana